Nah niquinquixtia notatapauah nitlasiyaua itic senti cubieta, nicquinsiyouah ua tla yaca yoniquimonsiyou ya niquenpeualtia niquin pouaca, niquinpuaca nic ipan lavadiero nitlapouaca amo nitlapouaca ipa itlah ocsente neh intlapouaca ihquin tlamo ipa tietu nitlapouaca niconana sente tietu buieyi ua ompa niquinpuaca notatapuaua, niquinpuaca notatapuaua ipa yeh nun, ua ya cah nitlasusoua para mauahuaquica notatapahua, tla ya queh youaqueh niquinvalaquia, niquincuicuilpachoua, niquincalaquia, noochi noti notatapuahua iuhcon niquinchiuilia, neh niquinpuacah, niquinpuaca, nitlasusoua, tla yaqueh youahuaqueh sa ompa niquinti niquin niquinmuah niquincuami ahcocui nochi, niquincalaquia ua ya niquincalaquia yaque nitlacuicuilpachoua, pantalunte camixahteh, nopa, nonovestirouaua nochi nochi niuhcon niquincuicuilpachohti ua niquin niquin niquinc niquin niquintienti itic sente cartu manpa yiecu porue chicuequi cosa niquimanti, nopa nopatlas, pues neh ihcun nitlapouca, neh amo nitlapouaca itla ocsente, neh ipa titetu, nitlapouaca ca mocubia noxapoh ica ino nitlapouaca cuali o amo nisiyaui porque tehua desde desdet ittzicotzitzi ihqui etexich otechixmaxitihqueh tonanahua matitlapouacacu matotlancuaquitzaca patitlpucasqueh ua esque tehua ticateh impuestos ihquin titlahtlapouacah itotlahtlancuaquitza ua icon titlapouacah umm, sa ma tiemi osente cubieta utzintli ua ohco titlapotebah, titlapotebah tlasosotebeh, titlapouaca ya cah sa ompa tiquimonsosouah tla yahcah, yaqueyyiyouahuaqueh tiquenpehpenah yaqueh tiquimoncalaquiah, titlacuicuilpachoah tiquín. tiquin tiematiu cartu manpa yiecu manpa yiecu, chiueh cosa tiquimanatibeh, tleca porque yah tiquinpouahqueh otiquincuicuilpachohqueh ya cateh ompa cuali, o por intus naihqui onitlapouacate nehco nochi nitlapouaca, pero uxa acmo ohcon tlahtlapouacah, uxa tlahtlapouaca ica ocsente cosa, pero tehua nah onitlapouacaya ica ino tehua otitlapouacayah ihquiu tiyoyah ica hasta utlahcu otontlapucaya porque amo oyaya, yeh amo yiehco utzintli, tiyuya hasta utlahcu, ticpu ticsiyatia sente tuporo ticmemeltiah tapahbe utoyabi hasta utlahcu tuntlapouaca, porque solamente ompa oyaya cutzintli, porque nica uyamo ehco utzintli, ua tiabe hasta ompa tontlpouacah, pero pos uxan yah ohca utzintli pos uxan sa nica ittlaliliah ua ya sa quettlahtlapouaca nica ipan tuucha, sa ompa totlapouacquiliah, ompa titlasosouah ua ya cah. Aha